Misy karazany maro, misy gny avy ora, misy gny mafana, misy gny mandrivotsy, misy gny manara, misy gny avy gny havandra, misy koa amy toera amy pole nord regny hotraky zao, avy gny neige, misy koa izy ah misy tafio-drivotsy be.